من أهم الذكريات على اللعبة المفضلة لي كنا كنلعبوها في الطفولة هي لعبة الغميضة كان واحد الدار كبيرة وكان فيها واحد الأجزاء لي هي سرية وكان كيعجبنا بزاف أننا نتخبعو فشي بلايص لي ميكنشي يوصلونا داك الشخص لي كيكون مغمض عينو وهدي هي واحد الذكرى جميلة مع هد اللعبة ديال الغميضة.